Për një ecje brenda ditës e kisha marrë një sendviq, një banane se bananja t'jep energji, fruta t'thata, mandej arra ose lajthija edhe ujë t'mjaftushëm. Kisha marrë syze për diell, krem kundër diellit për mos me u djegë edhe një maicë për m'u ndrru në rast se isha djersitë. Poashtu edhe ni jakne për me ta mbajtë ma ngrohtë.